E ben, i mangiæ che fan spussâ o sciou ciù che tutti son a çioula, l'aggio, <hesitation> pe-o ciù quelli che en diffiçili da paî. Quelli ciù pesanti, pe-o ciù. Dieiva che son sti chie. E di atri no me ne vëgne in cheu.